धन्यवाद मोर भाई! तोके तो पहले ही बोले रहे। की ए फ़िल्म कमाल के है। क्योकि एकर में जो हीरो हवे ओके में जानतो। पहले भी कुछ फ़िल्म में काम कर चुकिस है। एकर ट्रेलर भी देखे रहेन बढ़िया रहिस। एकर खातिर मोके पता रहिस फ़िल्म अच्छा होही।